डिजिटल कॅमेरा म्हणजे ऑटोमॅटिक कॅमेरा। जेतुन आम्ही खायत नाही फोटो काडुंक शकतोव तेका नेटवर्काची बी गरज पडाना। आणि क्लियर फोटो असे मेटत जाशे की ते कॅमेरा न्हू पण स्वत फोटो न्हू ते जिवंत मनिस असल्या भाषें। डिजिटल कॅमेरा आताच्या जगान खूप कामाची वस्तू आसा। डिजिटल कॅमेरा आता च्या जगान सगळ्यांकडे जावो पण सगळेच जना तेका अफोर्ड करपाक शकताना।